Ny fivavaha a Israely ao da jiosy, ny fombafomba amindreo ao da manao an'izay yom kirop sy pessaa ndreo ao Da anisan'ny zava-kanto tena mampiasavaka andreo ny dihy, ny tantara, ny literatiora